Este ät sunpa't este wa't mpreparatzäjku este ti'yäk chile verde, este este yäkse päjita'mpä pero jete namas nkojtapya't este un poco de cebolla y limonh, bueno y sei chile abanero jete este nkojtapya't este cebolla morada, nkojtapya't este cebolla morada, nkojtapya't este cilantro y y tejenä este este nku'tpatät parejo, todo familiaji'knhtumä, ät ispäkpa't abanero, pomniwi, tzunyiwi, y este y es tzyunyiwi y y este chile verde, y este y ti'yäk est chile niwi este este niwi de palito <hesitation> mpäkpa't pico paloma, tzunyiwi, popniwi, este este chile verde niwi verde y este y este tzunyi tzunyiwi.